Nari da ay wanə wan tənən bi bankə zum a bəw wawəwan mə wəkə nari daga lawrəpa ren wawəgə məkə wəku mən lu da wan may ayya á wan mayrə dewsə dan yabə danə ari zum a gaw gawtəl <noise> wan gawnə ali don nol wanə ali danə tikə ən ani tikə ay nəkə ur nəkə a gontə wanu kanrə gənsə gonsə wani da ən ani to mə wəkə lulə wani lu ali nə á lu lənrə malə sə ma daga law dali kayrəpa ali ma wəkə ur nəkə zum á gaw ɓetəm wanu ninni mə wəkə məkən lu lan to zum wanan bəw ni ani mə wəkə rəlkə kə da tisə məkən dikə mə wəkə dewsə ari parə da musə dewsə ari parə nipə ti nəgə ani dewsə aynə pə vakə mən sul kati dikə kə ka oy ko gbəmlə ka dəysə pa to kən oy gbəmlə sə kən dəysə pa kən dəy gbəmlə ali parə mə wəkə kəre gəsəgə dali kayrə to ren wawəgə duni dewsə dan yabə za siti ari da wawəwan duni kən re ani nəkə da tasə dəli kayrəpa ni tanə ani dewsə ar ar bə ata ninni sə mə wəkə kən na dewsə wanə kən na ettər ko tafə yentə yentə dali kay sə dali kayrə daŋ mə wərkə də'ə kə re dukə dewsə ən ay parə allə sə allə allə sə allə da kəsəkən da kəsəkən da kəsə kən sə pa kulə pakə ma wəkə ana mən dew agərə to ən anire mə wəkə gərələ gərə dewsə wanu gərə ali. Na dillə ni daysə gawni gun guwu nə nette kan abəy bərə ikən za ən are warkə da ɓawsə ɓən ən anipa to mə wəkə ur dewsə wənə ar warə pat ni daysə kpəl zəkəre may kpəl ar war pat məkə le mən ninkə kpəse bəwsə kaynə re zakə ari to nari urbə ən ni ani dewsə wani ari zuma bəw a kəllə ninkə məkə watə urnə bilə pə kar nakə dulenbi tan ar pəruydəgə ay wan kən vasə sə a ma lawrə pakə pə gowkə urnə kə vakə ar ninni pə gowkə ur nə kə vakə ən ninni so nari ur da mə wəku təy da mən gungu wanə wan zagərəpa daga law kawrə tatan sə law daɗi kayrə pə nakə dewsə wa nə kuma kən na mən wəku wən ən anipa ar ar nanə dewsə wanu ay ren wawəgə gərini waŋkə ən ani sə da gərəgən sə harka za ka bə bare kən bə bare ən anipa sə wan ren mətəgə baren ani nə desə ən ani resə ren pa resəren di resəren pa kana dewsə ən ari sə kən na kpədək ar mawrə a gbəy bare wani to mə wəkə dewsə ən aripa ən anipa səren dəwsəgə yaw wanu rəlkl ma sə ma wəkə yaw gbutu gbutu lupa ay urnə nari urnə ad ən ninni.